زه به لومړی خپلې جامې، ورځنۍ توکي او بوټان بند کړم. پاسپورټ، شناختي کارت او سفر ټکټونه هم له ما سره وي. د غاښونو سامان، موبایل چارجر، او د کتاب لپاره لږ ځای په بکس کې خالي پرېږدم. د هوا له مخې، که یخ وي، نو یو جاکټ به هم ضرور واچوم.